सेलबूर्ड जोसली चीते हमरा इंकुरन लुग कदी देखया नहीं, बाकुन है <hesitation> एक डुंग्यां तोसी रोवे। डुंग्यां बठें जानें कदी कदी वहाल आवे की, ते वहाल मां हेर पर पाल बांदली रोवेची, पाल खुल देखी। ते पहली वहालें दिशामें आग आ जाये, तोसली रोवे, बाकुन हेर मां काई चे की हमूं जू बताडे के अपनू <hesitation> काहलिक दिशाम। हवान दिशाम जात रोजे ने हेर मां जराक दिमाग लगाने ने अलग जरूरत पड़े, ताकि अपनू काँ कोड़ोग चलावनो चे, कसुग चलावनो चे। ने है इते मानस सेलबोट, <hesitation> पालवाली, <hesitation> पालवाली डुंग्याम, बटने हैं हिंदे, एर मां प्राकरत, प्रकरतिति जुड़ी रहना वाली चीज़ बताडे। के बिना काई जरूरत चीज़ नहीं होई, ते वोले आदमी वारलु <hesitation> तोरीकाती, नन्दी ने तलाव मां चाल सके.